ول أقول له اول شيء يسويه ميزانية واضحة يحدد فيها دخله ومصاريفه بعدين يحاول يتجنب يشتري عشوائي ويكتب قائمة قبل كل مرة يروح السوق يفضل يأجل أي مشتريات كبيرة يفكر فيها عشان يشوف إذا كان فعلا يحتاجها كمان يقدر يدور على خصومات صاروا يستخدموا التطبيقات اللي توفر له تخفيضات في النهاية يخصص مبلغ بسيط كل شهر كمنتخبات